A ie tante coze për fe 'na biciclëtta: le rue, caden-a, i fren, la furcela, la lampadin-a e tüte custe coze a devu esi bütà ën culegament, altrimenti fuma pa 'na biciclëtta, fuma tanti toch spatarà